די בעסטע וועג ווי צו ענדיגן די טאג איז צו נעמען א ווארעמע שאוער, <hesitation> צו דזשורנלאן, צו מעדיטעיטן און צו מאכן זיכער אז די צ- די רום איז אויפגעקלינט, און געשמאק צו שלאפן אין